í þættinum í kvöld fjöllum við um samræmd könnunarpróf í fjórða og sjöunda bekk fræðumst um fornminjar nálægt Bessastöðum kynnum okkur umsókn Norður og Suður Kóreu um að halda Ólympíuleikana og heyrum af banni við að nota dýr í dönskum

ég heiti Ingibjörg og nú verða sagðar

samræmd könnunarpróf í fjórða og sjöunda bekk byrjuðu í dag og þeim lýkur eftir rúmlega viku um

og sjö hundruð nemendur í fjórða bekk og fjögur þúsund og fjögurhundruð nemendur í sjöunda bekk taka próf í íslensku og stærðfræði í dag og á morgun taka nemendur í sjöunda bekk

og nemendur í fjórða bekk fara í próf tuttugasta og sjöunda og tuttugasta og áttunda september markmiðið með samræmdum prófum er að kanna hæfni allra nemenda með sama hætti þá er hægt að skoða hvort það þurfi að breyta áherslum í náminu þetta eru fyrstu samræmdu könnunarprófin

sem lögð eru fyrir frá því að það komu upp tæknileg vandamál í tveimur prófum nemenda í níunda bekk fyrr á þessu ári samkvæmt starfsmönnum Menntamálastofnunar sem sér um að meta gæði skólastarfs á Íslandi var skoðað hvað fór úrskeiðis til að koma í veg fyrir að sömu vandamál komi upp aftur nýlega fundust miklar fornminjar við Bessastaði og eru þær elstu allt frá

landnámsöld minjarnar fundust við veginn að Bessastöðum heimili forseta Íslands það á að breikka veginn en áður en það var gert var kallað á fornleifafræðinga til að kanna svæðið hundrað sjötíu og sex metra langur og um það bil þriggja metra breiður skurður var grafinn meðfram veginum þegar svæðið var skoðað kom í ljós að ofan í jörðinni leyndust minjar frá ýmsum

tímum og þær elstu eru frá því um árið níu hundruð og fimmtíu það hafa líka fundist merki um timburhús

á staðnum sem gæti verið rúmlega tvö hundruð ára gamalt það er nú bara eitt timburhús þekkt úr heimildum á þessum stað og það var stjörnuathuganastöðin sem var reist hér sautján hundruð níutíu og eitt það er nú bara mjög spennandi hvort þetta er og við getum ekki staðfest það nema fá að grafa það hús miklu miklu betur svona gamlar fornleifar hafa fundist við bústað forseta Íslands en ekki áður á þessu svæði það er ekki vitað hvað það verður

en vonandi kemur eitthvað fleira spennandi í ljós um lífið á Íslandi á öldum áður norður og Suður Kórea ætla hugsanlega að sækja um að fá að halda Ólympíuleikana saman árið tvö þúsund þrjátíu og tvö það yrði í fyrsta sinn sem það gerist

eru haldnir á fjögurra ára fresti það er búið að skipuleggja hvar leikarnir verða til ársins tvö þúsund tuttugu og átta næst verða þeir haldnir í í Japan árið tvö þúsund

í París í Frakklandi árið tvö þúsund tuttugu og fjögur leiðtogi Suður Kóreu hittust á fundi í vikunni þeir vilja að ríkin vinni meira saman og meðal annars að þau haldi Ólympíuleikana

saman sumarið tvö þúsund þrjátíu og tvö leikarnir yrðu þá annað hvort haldnir í

höfuðborg Suður Kóreu eða Pjongjang höfuðborg Norður Kóreu þegar seinni heimsstyrjöldinni lauk var skipt í norður og suðurhluta ríkin tvö fóru svo í stríð sem lauk með vopnahléi árið nítján hundruð fimmtíu og þrjú það var svo ekki fyrr en fyrr á þessu ári sem leiðtogar landanna tveggja hittust hugmyndin um

sameiginlega umsókn kviknaði á síðustu

sem voru haldnir í Suður Kóreu norður Kórea ákvað þá á síðustu stundu að senda keppendur í sameiginlegt lið ríkjanna tveggja í íshokkíi kvenna norður og Suður Kórea hafa nægan tíma til að undirbúa umsókn um að halda Ólympíuleikana tvö þúsund þrjátíu og tvö því að ákvörðun um hver heldur þá verður ekki tekin fyrr en eftir nokkur ár bráðum verða engir fílar í

danska þingið hefur sett lög sem banna notkun villtra dýra í sirkus dýr hafa lengi verið aðalatriðið í

víða um heim til dæmis tígrisdýr ljón apar og fílar þau hafa verið látin leysa ýmsar þrautir og sýna listir sínar en

nú verður breyting á því í Danmörku samkvæmt nýju lögunum er úrelt að nota dýr í sýningar það má þess vegna ekki þjálfa villt dýr í dönskum

það á frekar að hugsa vel um dýrin og sjá til þess að þeim líði sem best það er miklu betra að menn sýni listir sínar ekki málleysingjar einn

sem haldið var á dögunum

fór um borð í sérstaka flugvél þar sem

að líkja eftir þyngdarleysi eins og í geimnum